Hueraparti del fulbu qu'es el que más seguioris tieni, i angún deporti más de pelota, ala genti ogañu l'aquaca más salil a correl o cona becicleta o dil ala pecina a anal. Tolos otrus deportis comu baloncestu, balonmanu, hoqui saltu con garrocha, saltu de longitú, tripli saltu, carreras d'amotus, carreras de cochis pos los vemus ena teli peru no es que seamus de hazé-lus, la verdá.